Toh gaskiya hamizey kaŋ go saajo ra, waŋkaŋ bor ga humburu i ga baa gumo. Ni di mari goono, Kooro goono, muusu goono, gwandi bumbo i mey-da-mey da bor di yaay haŋkaŋ ga bor humburandi no. Haikulu kaŋ ba da ni gande mo, ni di ni diya doole ma humbura ni ga zuru mo a se kala day da ni ca mana ni ka doole moono haikulu kaŋ ni di kaŋ ba da ni gande doole ma zuru a se. Haŋkaŋ di nin ga ceeci ɲga min ɲwa, ni dii doole mo kala ma zuru a se. Don haka a sinda matekaŋ ni ga ba ka te, ka ne ma haŋkaŋ ba da ni gande, ka kwasaray. Haŋkaŋ ni si hin mo doole da ni diya, ma kookari ka tugu, don a ma si ni halci se ni di ni mo, a si nda matekaŋ ni ga ba kate ka ne ma yanje nda Kooro, wala muusu wala mari. Ba afoo, a sinda haŋkaŋ no da manci Irikoy ka di ni se ka ni no saaya, ni duway, a sinda matekaŋ ni ga te ka hin ba afallaŋ. Don haka da ni diyay, ba gwandi bumbo no a gonda waŋkaŋ bor ga di kaŋ doole bor ma fayda wala bor ma zuru a se zama bor si hina ka wi doole no zama a ba da bor gande maaga se. Gwandi cindi goono da bor diya, zaa bor diya no a ga kookari ɲga ma ka bor ga. Ni di mo, da manci ni soola no, a si kwasaray ni se doole ma kookari ka hina yaadin no i hayay goo da saaji garumse haŋkaŋ go saaji ra ya zaa ni di haŋkaŋ ba da ni gande no doole ni ga ceeci ka zuru don ni si hin ka kwasaray day, yaadin no ihaya goo da.